Pëjúkanun pëjoon aroon já uwore ufíiŋ wí abapënan ujúŋënunk wí away ná ufëri. <hesitation> anawayáani wí uway wun adubá, kon nawayáanan uway ná ufëri banţú kanko kalikësan wí ufëri. Wun wuduka wunk <hesitation> njá kefal këjenţ jenţën pa njá kawayáan. <hesitation> uhora ucak unjoo cí kaliroŋ kalola ná pëcukar pandooni bëjëlan yo ací mënyank pancukar puweek amëwayáan wul ambá, këjeej kanţú dí puncukar puweek pun. Kërukajá mëmpara kadoon bëjëlan kënjeej kankarami kelikëna bí mënká mí kanţú dí bëjëlan uko dikacuka. Uhore ukumonk mënjúŋar kak ambá adundee ambá, najúŋar këjáka mënles kayëkan bëjëlanu wa? Nujá á njí neţe yëkan de <hesitation> bujákul këjá kíyá kíyëkan. Te kuma ŋal pëlí unú wí ubá pí urukabá. Bañaan jooţ ká ngëfërigo ngí, bañaan jooţ dáan mëlik mënjuwáab mí, mí ngëlas mí. Aroonjá bësubal suba mak bañaan tee bá… Ngëlas <hesitation> ngënkonte amadunke karowu dí pëncuŋ kancíj kancíj kancíj bëjënko ndacëliye. Uwora umënţun ngëlus neţe cí ikaw abaloŋ yank ngëlamp ibiriringun umpetërol uwëlëw bunk torëwun ţël e use pase aká ulamp bababú. Cíwun ngëlamp ibiriri ngëcak ngí mëwín ngunk ajá ngënţú kënţú ngëwer burukanţíji keecaf ţí unkura bunjákinjá umpaţ ndacëli ndacëli nţankonte. Bañaan kacëli te buncuman pënjibinda binirësa mëlik kacum pënjibinda mëlik kanţar ni unţíya já kajá cenc ajá kacumani <hesitation> kariba, njá kancíji. Iriba yuyi bañaan doonkalikëna ayël yuyi bañaan doonkannijëran angëbeñuwar ruwee cëli abañaan dukak ţí ngëbañuwar. Ubeñuwar ulolan ŋal katookun cumënkunk má ubeñuwar lolan iriba kalikënayun kanijar.